L’ai de cabra, d'oveja, de vaca i la d'almendra que tamién le izin lechi. Conas tres primeras se hazi quesu.